මම අන්තිමටම කාපු කෑම වර්ගය තමයි <hesitation> පොල් රොටී සමඟ ලුණු මිරිස්. පොල් රොටී කියලා කියන්නේ මම ඉතාම <hesitation> ආස කරන <hesitation> කෑම වර්ගයක් <hesitation> පොල් රොටී <hesitation> ලුණු මිරිස් එක්ක කනකොට ඇත්තටම හරිම රසයි. පොල් රොටි හදන්නේ <hesitation> පාන් පිටි වලට පොල් මිශ්‍ර කරලා ලුණු දාලා වතුර දාලා ඒක අනාගන්නවා.. අනාගෙන රොටි ආකාරයට වඩාගෙන රවුම් ආකාරයට වඩාගෙන <hesitation> තැටියක පුච්ච ගන්නවා. එහෙම පුච්ච ගත්තට පස්සේ <hesitation> ලූණු, දෙහි, මිරිස් දාලා, ලුණු මිරිස් හදාගෙන <hesitation> රොටිත් එක්ක <hesitation> ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> පුංචි කාලේ ඉඳලම පොල් රොටියි ලුණු මිරිසුයි කියලා කියන්නේ <hesitation> මම ඉතාමත් ප්‍රිය කරන ආහාරයක්.